Ahlakna tu bene, pada tu perlakuanna pada ditomatoanna mapalluki syarat perlakuanna. Laku tomatuanna tena engka ruaki tena pato perlakuanna lao tomatoanna lako masyarakat-masyarakat mabello syarat ka. Iyato tae la mampu najama-jama kegiatan to banua. Najori to mamma najama kegiatan kegiatanna pada banua ana susi manasu, paccingi banua, paccingi pakarangan banua. Iyate mannasui supaya napakandeki. Na dipaccingi rumah na banua dona disambu tumae apa dona marema, sarringi pakarangan rumah iyateato natatale tumai daung diolo banua. <hesitation>